ഏഥേ അനുഇകിരന മല്പുന് അന്ക്സേന ആര പദര്തഗല। പതിന പന്പുനുന്ദന്ദ കേല ഉന്ജ ഹന്നുഅമ്പലു। ഹന്നുഅമ്പലതു നമ സേബു, ദിരക്സേ, അന്ജുര, ഐനോ। ഐന മിതുമന്ത അനുഇകിരന അനോ മന്പോലി അന്ക്സേനേ। തലകരി തമിതില മന്പോലി തലകരി ഇതി നമക്। തോമതോ, കരതേ, ബീത്രൂതു ഹുനസേ അന്ക്സേനേ ബേത। ബേതരി തലകരി തമിതില ഉന്ദുനു നമക് മന്പോലി। അന്ക്സേനേ വനകരി ബിജഗലു, ഐന മിതുല ഉന്ദുനു। മന്പോലി ഏക്സമ്പ്ലേ പന്പുനുന്ദന്ദ ബദമു പിസ്ത സോയ। സൌചേ ഏല്ലു ഉന്ദുത മിതുല മന്പോലി അന്ക്സേനേ മമ്സ। ബുക്ക മീനേ ആര പദര്തദ മിതുല മന്പോലി മമ്സത। നമക് കോദിത മമ്സ മേകേദ മമ്സ പന്ജിത മമ്സ। ഐന മിതുമന്ത അനുഇകിരന മലതുതേ മന്പോലി। അന്ക്സേനേ നമക് ദന്യ ഐന മിതുല അനുഇകിരന പ്രോസേ। സുന മന്പോലി അന്ക്സേനേ പന്പുനുന്ദന്ദ സുമര വസ്തു। ആര വസ്തു തമിതില നമക് അനുഇകിരന പ്രോസേസു। മലതുതേ ഐന ബലികേന ജസി മന്പോലി।